أغرب حيوان شفته كان حيوان "الكسلان" ، كنت في رحلة لغابة مطيرة في أمريكا الوسطى، وده كان من حوالي ثلاث سنين. كنت متوقعه أشوف حيوانات زي القرود أو الطيور الملونة، لكن شوفت الكائن الغريب ده، كان موجود على شجرة، وحسيت إنه بيتحرك ببطء اوي. وكان شكله مميز ولطيف ووشه صغير وعينيه مدهشه كان متعلق علي شجرة من غير مايتحرك